کینٛہہ جانور یم اکسی سٲتھی سۭتۍ زندگی بھر شراکتہٕ بناونہٕ خٲطرٕ زاننہٕ چِھ یوان تمن منٛز چِھ شٲمل: اٹلانٹک پفنز، وولوز، بیور۔ دۄشوٕے چھِ شُرین ہٕنٛز دیکھ بھال خٲطرٕ مشہوٗر۔